Kavijarin e kom provu niher kur jom kon n'Spanjë edhe m'ka pëlqy shumë, po ama skom mujt mo me ble se tepër i shtrejtë. Ushqim tjetër që m'doket që osht i shtrejtë e që sish dashtë me qenë qaq i shtrejtë osht edhe patatja e omël. Shumë e ka shijën e mirë, e kisha hongër gati se çdo ditë, po nuk muj me ble çdo ditë.